Dziꞌk nak avión xias abión sia ber tibaga mgiy stsëꞌ abión gakda gwiyma lo minn stsëꞌ abión, xiuma x̱oꞌbma lo me yuma abion ber lëꞌkga xka me me c̲h̲ey c̲h̲ey gunu x̱oꞌb lo mbidz, tibaga mgiy stsëꞌ gunu gakda gwiyma ndzë diꞌt sdzob minn knu.